Ka qenë një mundsi e shkëlqyer për krejt neve edhe po e shoh që kemi ba nji punë fantastike. Çdo hap ka qenë me randsi edhe s'kom dyshim që angazhimi i secilit prej nesh ka rezultate t'mira. Gjithshka ka shku mirë edhe ka qenë tepër lezet me punu krejt bashkë. Unë mendoj që gjithë, të gjithë jemi mundu për këtë projekt edhe secili e ka dhanë ma t'mirën t'mundshme.